A parti la ciucculatta classica ci sunnu autri tipi di ciucculatta: Ciucculatta funnenti, funnenti assai, a lu latti, amara e cussi via. La ciucculatta veni di li semi di l’arvulu di cacau, ca oggi è prisenti nta tuttu lu munnu. C’è macari la ciucculatta bianca e ci sunnu li gocci di ciucculatta.